Quehquisah tiquincouyoc motlah, cu, cunahana. o quicalaquia sa pa tla yihtic nochi tlahtlasacah para ompa. tlahtlacua yehoun Cah tunale quisah, u siqui talameh nuhqui quisah ica iuale que, que- quecuah plontas nochi inun, quecuah quicalaquia tlayectec. para, para yehuon motlahtlasaquiliyah para tlocuasqueh tlayihtic. Porque cah tunali, yehoun acmo quehquisah, quehquisah sa ica iuale. talameh oun tzicameh quehquisah cacaltiencu nuyehque, mutlahtlatemolia. pa tlacuasqueh pe ica iuale yehoun cohcuchih, cahgalaque oun acmo. quequisah tzicameh Tlalameh quihquisah ica iuale, inun yehoun tlahtlatequeh quitequeh. plontas, yeh tla que, nuchi tle xoxuvic tli quiyehuan quicouhcounih. quicalaquiah itic incoyuc ompa tlahtlacua ca pa tunale